Fermentation lôha mgnatsara tsiron-draha i. Avakeo fomba itahirizana raha ka. Ohatra zao ronono no fermentenao mbô hahatonga anao hahazo fromazy. Na koa divaigna regny fermentenao i ranomboankazo regny mbô hahatonga izy hahazo di vin afaka itahirizana azy sy mampatsaratsara tsirony koa izy amin'izegny satria hafa fô tsiron'ny di vin io par rapport amina ranomboankazo tsotra zao.